الشهرة لها مزايا وعيوب, من مزاياها إنك تكون معروف, وتلجى فرص افضل في العمل, أوالمشاريع, بعد تجيب لك معجبين وداعمين, وهذا يحسسك إنك مهم في المجتمع, لكن من عيوبها, إن الخصوصية تنعدم, كل شي بتسويه يصير تحت المجهر, ممكن تتعرض لنجد جوي, وتتحمل ضغوطات من الإعلام, يعني الشهرة حلوة بس لها ثمن.